بدنا نتخلص من الفجر. يعني الفجر هو من اكثر المشاكل المنتشرة في العالم. الفجر هو اللي يخلي الناس يعني تمشي الصحاري تقطع الصحاري وتمشي البحر وتخاطر بحياتها باش هم يمشوا لبلد تانية يشوفوا ظروف افضل ليهم ولا لاسرهم ويوفروا الحياة الكريمة لهم.